L'Arabia Saudita al e ün pais müsülman, al e pien d'petrolio e cuindi al an tanti sold, al e legato a le tribù dël dezerto e atualment al e ën camin a cerché dë fese vëddi ënt ël mund ütilizant tüti i sold ch'al a vagnà ënt ël temp